Adayabë naxwin jue a'ax jedun nyënëm në ko'ok yë jue dun t'susëp waj jo'otë mëkuk këw bi'i dun myaj këb yëk a'ax jedun nyënëm yëk jedun oy, mëdë yëdun xa'ajpë amaxa'an am zanahoria yëk a'ax jadun mëd jyëxpëbë tsu'uxkë jadun ëch da dun nëjuëy.